<hesitation> Ya, a koa avy amina zao e, ronono leha <hesitation> tavanina na ronono soja e, tsy ronono regny satria e tsy avy amy biby, leha ronono bôko avy aminahy e tonga de miboaka avy amy nono e, zagny hoe potserinao le nono de miboaka le ronono, donc raha tsy avy amy nono izy de tsy ronono zay.